- أحسن لي اقضي <hesitation> الليلة في الخيمة، نحن نحب الخلا، الوطة الطبيعية، ممكن أشوي في الخلا زي زي ما أنا دايرة، أمشي أصيد و أجيبو، احسن لي من فندق فاخر.